சிறந்த காலநிலை மற்றும் சுற்றுலா உபகரணங்கள். தென்னாப்பிரிக்காவின் காலநிலை மாறுபடும். ஆனால் பொதுவாக நீங்கள் வெப்பமான அல்லது. மிதமான சூழலில் இருக்கலாம் எனவே பருத்தி. வண்ண வேஸ்ட் மற்றும் டி ஷர்ட்ஸ் ஒளியூட்டும் காற்று. விடும் விருந்தினைகள் இவற்றை எடுக்க வேண்டும். கடற்கரை உடைகள் தென்னாப்பிரிக்காவில். பல பிரபலமான கடற்கரை மற்றும் நீச்சல் குளங்கள் உள்ளன. எனவே நீச்சலுக்கு அல்லது சூரியக்கிருமி. மறுப்பு உடைகள் வாங்க வேண்டும். வசதியான காலணிகள் பயணங்கள் மற்றும். ஹைக்கிங் செய்ய சிறந்த காலணிகள். சூரிய கண்ணாடிகள் மற்றும் தலைப்பாகங்கள். பரம்சுடலைக் காத்துக்கொள்ளும் உபகரணங்கள்.